मुर्गा जो चे वो पक्षी की प्रजाति में औन्दु किलैकि ते के पंख होंदे और जो पूरा शरीर होंदु न ते को और सू अंडू भी देंदु उड़ भी सकदु इसीलिए सू पक्षी के केटेगरी में आन्दू